आमार देशदि जो कारअ कम रेट कि जो आम लोग चलाअ तेतूके किमत पान्च सात लाख रुपए तक नए गाडे बेटे शकअ और सेकिन्ड हेन्ड कार तेतूके हिसाब से देअ जुछडे गाडे चले रोए ले जे चार साल पुराने अले ओर नए पांच लाख रुपए के राए ले खरिदे तब से दुखी डाई लाख के बिकाऊदे।